प्रूटीन तो कहीचे भाई, अपना खाना खाओज, तो उका में कहीचे पनीर रहेज, सोयावडी रहेज, उका अपना खैलेवाज, तो अपना उका सहरील में प्रूटीन, ब्रूटीन सब पूरो हुई जाएज। न अपना कही रहेज, कि भाईया एक खानो खैलियो, तो अपना जिम्में भी जाओज। अपना सर्जी तोड़ाँज, सो सर्जी का काई मसल मसल रहेज, तो जो प्रूटीन रहेज, उका भारी देज। तो कहीचे, अपना को एक खैलेवाज जाएज, तो प्रूटीन को डबो भी आवज, अपना डबो भी ली सवकाणज। पर जो घरवाला कुछ रहेज, चोड़े बहुत जिनमें अकल नहीं रहेज, वो लोग कहीं सोचेज, कि ये डबा तो कही यूच्छे, लेने नहीं चाहिएज। साब कही छे, कही बोलू, उनका वारा मत धोर लोग रहेज।